Nagnino moa e sha rô agnao io da vignibinitra ity, ah! Igno loatra raha nahazo agnao ty tagny, niady mivady koa nareo ty sa da, ah! Nareo ty de efa sy hay sana shy ny agnareo ty, miady ao sha nda isan'andro za ky da, iza zashy mahavignibinitra agnao ty da ny olo aty ko ny indesagnao anazy.